Oyi vo Risi yenuyur hoa meto yura, to'o tawɛ a ha'iri lii ho siberi, ho siberi ɛh ɛnna na, abe ho yurɔso tanu we ɛnbin matete. Yurɔwo mana ri tunwa aho yurɔso apo ho siberi tanu, tanu mibin matete.